Mbeca. nimbeca vakwa itingigura gikeno. Nondu gikeno ni kindu wigaga ngorori. Nauguo uraigua ngorori. kiu nikio hgikeno na gitiguritwe ni mbeca. Mbeca nwaitumire yaani unitane na andu. umenyane naandu nikio maundu maria mugwika nondu wa mbeca maunimo magutuma ukene. Noo timbeca itumite wigue wega ngorori nondu kaundu kamwe nwangikire kaundu. Kaundu kau wikore nikathie muno na kaigua na wekora vandu umenyekanite na wirwe uria wekire. Kaundu kau gekikire we ugicania mbeca no tigikeno. wacaragia. niwe wacaragiambeca. noo we wagiirembeca no giko kiria wekire ugicari mbeca ici ati niwe uratuma wiigue wega ngorori. Ni ta. kaundu kenfi ni ati. nwanjuke ngukethie wiraini ta uyu ndutaga wa makanica. Nguthondekere ngari yagire nu maundumana ndiravitakira. Ngiaka ngari ino yaku kwi maundu mengi muno ngorori gutiri na gikeno niregua ngorori gutiri na gikeno niregua ngorori nginya narikia kuthondeka ngari io ikanagira vau vino ngaligua gikeno ngorori ana wakorwa ningulivwa na kaundu kangi mbesa itingikunia mavinda monthe mbesa ino ringi nwa igwikire thinari na bado gikenero no ugie mbesa ikorwe i mbesa nyingi muno na ukorwe wina gikeno ngorori nginya ukaimakira uria urakara na andu tondu mamenya wina mbesa na ndura matethia riu gwkana amakitue uguo ni mbesa winasio niatumaga wage gikeno mbesa nwaikuve gikeno varia uguo nwa igutware gikeno kiuru varia nwa uthie gikeno na ruciu ukorwe kwa urarira tondu mbesa iria ciaku irakutwarire kuria kurai na mauru kuguo nigetha ugie gikeno nwa nginya wikare na andu aya wega.

Uikara wi mukenu na uikare utakomaka, riu vari niwikoraga ranga mbeca iria nawawige nginya ringi inira wira uyu ugasiraga niu uigui kutothondeka maondo maku ugekora rangay nigue riu uragotoma ugie pressure ugakoingaria maondainay mangay utakwendaga; rangay nwowigotabiasara, ugekora biasarainay ino uigate ugasiragia niugocemania maondo, we uresiragia the more uguo ukamavingora vau nivo maondo maku magiriri, riu vindi wa vingora niririo ikoraga riu wambia kuingara mathanai mangay, kogue nwa njige mbiasarataya nguo, nguo ici ndithie ndiciogore na mbeca tando nday na mbeca, ndathie ndacigora ringi ciuke ciakare stoinay yakwa mieri riri itari ndona muguri. mmh, koguo mbeca ici ray mbadala ya riria atikuga ati irari ingige na gakeno ngorori, riu kwonariu nisianjia kunjumbora nondo wa mbeca iria ciakwa, ringi, ugakora mbeca ici ciaku ana itirayigana na niurenda gwika kaonalo flani riu ugekora ringi itiragukenia tando <noise> itiraigana uria urenda tia kwona riu kwona ringi itiragokeniakay ngoroinay kogue itingigoikay, gikeno, gikeno nwa kiumanire kwi maondo maria wikagamega. Maundu maria utindaga ugika mega naao nimagukeragia thutaini ngoron yaku. Ringi nawike ta undu nookorwe kaundu kau niwekanaga na wike kaundu kega muno. no nundu wa kuvuthira mbeca ciaku wega kaundu ini karia ugacoke ukeigua maundu mangimumiriria nakuu ringi. mundu uria niwegua areikiria mbembe ageciria twe twi mafala. arearia twe natumwikirie uguo. Ugokaraga varia weingiririe na mbeca icio caku niguo irathukia maikaro maku na andu magwaku. Ukethira andu mararia maundu moru maku nondu wa mbeca. Nwauthiue ukorwe muraruta wira ina urarivwa itirakutethia. Riu nwona igakorwa nginya riu niurakena. nduraigua ururiu nondu wimukenub agacoka ugekora maundu ini mengi ma thina nonduwambeca iria ciaku nondu itiraigana kana igakorowo winacio kana uria urangite kuirutira wira. tiguo kuvatie. No ru ringi nookorwe wandiktwe wira na ngiri mirongo mugwanja nookorwe thima uria mwinaguo. Kana uria winaguo we mwenyewe, icii ngiri mugwanja itiririkana. Ringi maondoini ta mamama gutethia, Riu nie ndina brother eeh cukuru, mmh ringi nirio ndirendaga kwanjia Maisha makwa, ringi nirio ndirendaga kugurana niwona! No riu brother iyo yakwa nioe mucaraini wakwa ndiragwa ngiri miringo mugwanja, kogwo brother yakwa nwanginya angeka atia, nwanginya angindethia nthome. Ukiuga nikuritukira maunduri acio maria uria aramenya nonginya ungimutethia na mwena uyu wingi nake uramenya urenda gwitethia kwanjia Maisha maku na gwaku. Riu ugekora mbeca iria nginyagia niitumire nginya brother yaku one takwa utamwendete niwona, riu nondu wa kumenya brother yaku arona takwo uramwima, niwecorwa ni iroru ngorori nondu itiri igana koguo ringi niwona niiragwikira ivoru ngorori, riiu ugakora mbeca icii itingigura gikero, gikero nwakiumanire through na andu, kuringana na uria muikaranagia na andu uria muikanagira namo na uria maguikagira niwona, ringi noukorwo utari na mbeca no mundu wingi ena mbeca cia guika undu uria, kaundu karia kana utethiauria urenda. Riu ugekoraga we nduri mbeca no maria okwendaga mekake ni mekaka kiu nikio gakeno uhoroinay no tiati we gukorwe na mbeca ata nasio iratomire ukene, no ukorwe nasio no nduri uravingia uria urondo, koguo bado nwa irakothambora kaygora koguo uraigua bado omakate koguo mbeca varia ikoragwo ikinyate ni ati nwa igothondekere na nwa igothokarie kogua ando ndiraigua makiuga ati mbeca ni thafuni wa ngoro, yesiwi nacio niuraiguaga wisawa no ndoraigua wimukenu ngoroina no uraigua wi sawa, nondo maondo mangay na mangi matindaka unasio nwona, no komangay mekakaga bado urionasio na ugak itira gotethia mbeca irako ici, nokorwa maisa maku marathia ooh marathia oooh na uriona mbeca tariu ko ando wanaga mena mbeca no ena maondo mengay maramugia thainay wakena cna mbeca nondo maondo aya matinavingatia oria arendana ena mbeca ogakora ringi niuramokora takiravuira anyuate anyate okarigwo nikay na maondo mariko mama marmugia mamamara okanyue jovi naoru mwingi oguo ni mathan maria.

Ikajia kuvuthikana. Mahitaji mengi mundu ataramenya kuria marauma. Kaui kaundu kau urakora gatiragwikiria gikeno ngorori karakwiga na ivoru nao bado urona mbeca. Ve kaundu kengi nako gaukagira vana uguo ati. unhekora wina mbeca no ureiga ta mundu atarina mbeca. Nwona. Riu mbeca icio igakoragwa nginyaitirakwiga tuge gikaro kina yaani vanduitagwa standard ingi nduraigwa wi sawa. Winacio no nduregwa wi sawa. kaguo nduri na gikekoguo mbeca icio itingigura gikeno. Mbeca nwaciukire muvuthire ikwige na muvange. nikio ugie muvango. na muvango uyu wavingika vau nivo ukuiga ki?gikeno ngorori.